Fomba fañaliova ñy fitaratsy maloto, mifangaro aminy ñy ranom-boakazo :mampiasa teña lamba malemilemy, na <shushes> ñy siky malemilemy asia an'iñy ranom-boakazo iñy manahaky ñy citron, afaky mampiasa vinaigre koa teña, iñy amizay ro ahosotsy fitaratsy iñy añaliova ñ'azy.